بشوف إن المساهمة في المجتمع هو اللي بيحيي المجتمع وهو اللي بينتج بعد كده سعد ـ سعاـ سعادة شخصية ولكن في وقتنا الحالي الإهتمام بالتركيز على السعادة الشخصية هو الأهم.